Kodi naaxe'e kadando niuú ni te'endendo kodi jaku ia chidi io yuku jaku yuku io tedi jiani kaachindo ndii yuú tedi jiani dakendo nuni nundeeku nuni xe'ende'endo ndii ta kuee ndii yuu kuee ndi'i inyaavi tedi dakendo ja tedi ndiuuva'anindo.